gott kvöld fráskilin atvinnulaus kona á miðjum aldri flytur í sjávarþorp á Vestfjörðum þar sem hún finnur lífi sínu nýjan tilgang þannig hljómar söguþráður nýs

Brynjarssyni og Bryndísi Loftsdóttur verið velkomin hér er einu sinni sem endranær verið að gera leikrit

bók og þá

mikil ábyrgð á á herðum allra sem að málinu koma og þá kannski sérstaklega þeirra sem smíða leikgerð sem

hvernig fannst þér til takast Snæbjörn þetta er ekki fyrsta

mjög hrifinn af Tímaþjófinum í fyrra söguþráður og bókin sjálf er tiltölulega átakalaus þetta er svolítið mikið og svo og svo gerist þetta en ekki verið að bregðast við nýrri nýrri stöðu

oft verið að troða upplýsingum upp á okkur í belg og biðu svolítið þannig að fólk segir það

snörpum eintölum þeir eru líka með tvo leikara Snorra Engilberts og Birgittu Birgis sem koma inn og eru svona raddir aðalsöguhetjunnar

mátt skila með samtölum og einhverjum

þannig að mér fannst það ekki alveg heppnast nógu vel leigerðin þarna er sögð sögð flóru sem Elva Ósk Ólafsdóttir leikur hvernig fannst mér fannst leikararnir yfir það heila standa sig mjög vel Elva Ósk gerði þetta prýðilega vel það segir þó ekki að ég hafi trúað alveg á karakterinn því að hún leikur þarna konu sem já maðurinn hennar hélt

skilin og og á sama andartaki virðist hún missa vinnuna hún hafði unnið í bókhaldi í þrjátíu ár og þar áður sem kennari og virkar samviskusöm og með þetta flotta útlit ótrúverðugt

vinnu og hvað þá heldur nákvæmt fólk í bókhaldi en hún er komin rekur þetta sig áfram það eru engir þröskuldar og þetta er

og svo gerist þetta það vantar í þetta meiri spennu og að manni sé ekki alveg sama um karakterana

flottur leikur og ég var líka hrifin af Esther

þær unnu þetta mjög vel úr mjög litlum efnivið það vantaði allan undirtexta

eftirminnilegast við leikritið en engu að síður voru þeir karakterar svo slappir mér finnst það rosa gaman því að í leikhúsum erlendis er yfirleitt mikið verið að vinna með framburð og mismunandi mállýskur og svoleiðis og það er mjög sjaldgæft í íslensku leikhúsi

vekur líka upp spurningar um það hefði getað verið athyglisverð tilraun en mér fannst þær leysa ykkur fannst takast vel til eða hvað já já tónlistin var flott en mér fannst hún ríma illa við þessa yfirþyrmandi leikmynd sem ég var ekkert

eða fjallgöngum og ég var ekkert sérstaklega hrifin af því

ósammála þér það mér fannst það eiginlega einn besti parturinn við leiksýninguna leikmynd Hans Grétars hún virkar mjög sannfærandi sem alvöru göng og það eru margir skemmtilegir í gangi í kringum það og og margt sem

falleg á að horfa mér fannst mér fannst hún mjög töff en mér fannst hún bera leikritið má segja að þetta sé tákn fyrir ferðina hún fer í gegnum göng

já endurfæðist þarna eina sem ég skýt á í sambandi við

á Vestfjörðum þá veit ég ekki hvar

eru svo breið og vegleg smá pólitísk hleðsla þarna

að þarna séu tvö viðfangsefni á ferð sem hafa hingað til ekki fengið mikið rými í íslenskum leikúsum það eru málefni pólskra innflytjenda og

fannst þér þau

góð skil Bryndís þetta var svona héraðsmót munaðarlausra og

svona samtíningur þessar pólsku voru munaðarlausar og og önnur þeirra að minnsta kosti

mér fannst hann koma af miklum krafti inn og vera eiginlega mest spennandi enda eini vondi karakterinn allir hinir voru alveg

góðir og velviljaðir

við tökum þetta saman

vel leikið en átakalítið verður að segjast það

að fókusa á sama þemað um að konur geti þegar við vitum öll að þetta virðist ekki hafa mikið vægi akkúrat núna í augnablikinu

um að flóra

kemur þarna vestur hún hún hjálpar þeim að tjúna upp menningu og það snýst allt um að koma þeim til útlanda og syngja í þýskum kirkjum að það væri hámenning í litlu þorpi vestur á fjörðum og hversu mikilvægt það er að fá góða og sterka listamenn til starfa landið um kring og það hefði mátt vinna miklu betur endum á þessum punkti við höfum ekki tíma til